To ûwâ maa taa mee ngə yabto usu mee ngən yau mee ngə kon tone ngə maꞌâ yaɗda yisiya ma mbə yin səksəba me denɗaꞌira kafin ngaa konyã, ma kuma me ngə maꞌǎ sendaꞌira kara nə ma mbə yin səksə kaba na, kə ngə kaã kono ko kura ngaa konda dom mee ngə sengge hê ngə fas hê ngə maꞌā hê ra nə, kə ngə kaã ngaa kono ma dííra ngə wo ngə tom a kama ngə kon səra mee ka ngə maꞌǎ nə mee ka maaso kama ngə konsəra, to bəyi keẽ sə mee, yabto ꞌusu ba pam mee ngə faa ngə maꞌa hê, mee ngə maꞌa nə kə ngə maꞌâ yadda kə ngaa kad ma sayeeya mee ngə konsən ko ngə kaãra, maaso ən keẽ siyi yabtoꞌusu saídai ngə taa hê don wǎ <noise> mee ngə fa nə, kə ngə wər autone yi fəə ngə yaɓ, bəsa amma kuma sendaꞌira əma bə səkꞌiba sem ngən maaso amma minda autonesu yin wee balo ko yín em kiíya ɓa ko yin wee mbəsəba maaso mbə fa far yiwo, to ka nga mee ngə kon sənə kí yi fadaa wee balas siyo maaso siwo sə tər ra amma mee sengge sengge maaga mee wǎǎgə to ka ngə taa u wee balaa siyo kə nga tər maga don saboda ngə taa u wee balas siyo kə ngə kon maga a le nga fər maga soksoko an tomra amma yatoꞌusutu ən keẽ sə bawa mee ngə am bəde mee nga ngə weeya balora kume ngən tas tone kəsa kad bas har.

Bə yín səksə seɓa kab wǎǎgə to yin təə ngə ən ndə tone bəsa maaso yin kad keke maɓeta sendaꞌira yi yab, yi tom ngaa bəkəke katab. Katab ra lawa yi wedaa mee sə ke ke ra yin weɗa bəsa hur wân kere yi hiĩ waã meeu kere, hana kanməra yin hiĩ wâ men kere to ngən sen. Maaga hun ûwâ mai ndə tone kon konye kənə kono nə maꞌân bə yin səksə bən kab yi weeya bal ko ra, sem katab, katab ra yín hiĩ waã ɓetas, yin hiĩ waã kere yin kan bəka daidai a mare isi mee yí tone yǎ to kalpa ngə kono usiya yin tom maaga ngə wərən mee eewa tone kayai bə sək ibai ndə bə bong ɓa, dole ngə ko no ngaa kad maaga amma peera, nga maꞌâsə, maꞌâ’sə amma ngə kēē tone təə ngə sə, ngə maꞌâsə tone yǎ yi kura ěě ra, tone yǎ yi hiĩyǎ waã ate ra, tone ya bə sək ꞌiba sem yabra semaa dangya ra, amma lawa tonsesiyi yín wee balo ngə maꞌa’sə to ma ye ngə maꞌâsə ngə yawa bəsəba ra ko ngə kon tonesiyi ngaa tərra ko nga kon tonesiyi kon ɓaa tərra don bə səkꞌibs semaa dangta ra mbə sək iba sem keke ra ən siyo nə keẽ sə mee para ngə sengge mbə sək ibs yabəu ko sema yaba kafin ngə kon tone kaya.